ايش حالك؟ ايش نحوالك؟ يا بنتي انتي بنتش كون؟ داركم منعرفوه ما احنا؟ مننمثني يا؟ وبوكش يخدم؟ وامك؟ واخدم امك في الدارة؟ تخدمش؟ عندك اخوهايتك ولا؟ حد الواين وصلت في القرية؟ ها جيش يحد عليك.